Mety hana ñy karazam-bolo mainty, ñy volo mena ñ'olo kirairaiky iaby, araky ñy fomba fañentean-teña. Mety hisy karazany ñy limy ñy isany ñy volo misy :-Manahaky anizao ñy volo foty, misy ñy volo mena, misy koa ñy volo mainty ;manahaky anizao ñy volo girena, misy koa ñy volomavomavo.